أكثر وظيفة فيها مسؤولية، والواحد يحاول يكون فعلا جيد فيها، هي وظيفة الأمومة، أكثر وظيفة مرهقة مرهقة وجدا صعبة، وتحتاج صبر وجهد، هي الأمومة، وأحاول قدر الإمكان إني أكون جد المسؤولية.